بحب اكتر أن أنا انام بدري واصحى بدري عن أن أنا انام متاخر واصحى متأخر بس انا بنام بدري يبقا نشيطة اكتر واليوم بيبدأ من بدري واقدر اعمل فيه حاجات كتير